ôtra, folo ambizato, rôpolo sy roanjato, telonjato sy telonjato, efapolo sy efajato, dimampolo sy dimanjato, enimpolo sy eninjato, fitopolo sy fitonjato, valopolo sy valonjato, sivifolo sy sivinjato, folo sy arivo